Aleoko lavitra mihomehimehy toy izay mitomany aloha e. <hesitation> Indraindray misy an'ilay ilay izy mitambatra, izay no mety hoe mahafianritra kokoa raha hoe afatra- afaka misafidy hoe <hesitation> sady mampihomehy no mampitomany. Fa miafarana amin'ny zavatra tsara izany e. Fa raha ohatra hoe tsy maintsy misafidy an dia aleoko lavitra ilay mampihomehy.